तिने बा थूखे किच भी बोलो लो पीआर जेबी से पगली भी होन तो कोली मेरा दिमाग खराब हो गया। या जो तिन्हे थोके बोलो भी लो तो मेर तो किच ना कोर्नो तेथु लेई। पीआर जे मुंखे पोता भी जा चले का बोलो लो थीन एस्का फुटबॉल ढेंडी भानी बजाये भजाये कोरी।